Minnu, minnu ye a loŋ ko nsilanta i la. Wo daafeŋ foloo foloo wo loŋ jatoo ti. Parisiko muŋ ye a tiŋ na nsilanta a la. jatoo niŋ i niŋ a benta wuloo kono. a ka i domo le. Soloo fanaŋ niŋ i niŋ a benta wuloo kono. nsilanta wo fanaŋ na le soloo, i ka a fo a ye soloo. Wo soloo niŋ i niŋ a benta wuloo kono a ka i faa le., suluo. suluo fanaŋ nsilanta a la le. Parisiko. suluo niŋ i niŋ a benta wuloo kono, a ka i faa le a ye i domo. Saa, miŋ mu saa ti, wo fanaŋ nsilanta a la wuloo kono le parisiko a moolu kiŋ ne niŋ a ye i kiŋ i ka faa le.